Ganuy samat potsoj este mapient umbeyuts este lo que sajaw es sa lo que sajaw umbeyuts pue porque xik guma quejchiuch xik xamam ni xatyety umbeyuts xamam mapients zapoteco apuent umbeyuts xatyety per nunca quijchiu xik, xik pursanguey tiel umbet nipi lang que este soa akul ti si mal pue ajts sa sa ndoy mapient de umbeyuts por eso este jar, jar nock ijkiew aruj apikiew anilluw.